A <hesitation> ny ilaina ny <hesitation> hidigna varangarana a dia mazava ho azy manko fa ahafahan'ny olona mipetraka ao agnatiny ao mivoaka na miditra ny tragno. Dia ny manaraka an'izany koa <hesitation> hiarovana amin'ny mpangalatra tsy ho tafiditra an-dragno a. Dia izay no ilaina ny a <hesitation> fanidiana ny varangarana.